Voasana ny ovy an, dia somary asiana dibera kely manodidina azy, dia asiana sira kely an, dia <hesitation> atsofoka ao amin’ny lafaoro ilay izy, dia jerena matetika rehefa manomboka malemy, dia rehefa malemy moa izany ilay izy dia avoaka ao amin’izay, dia vita ny ovy.